Ntntuu lado in kuu aceite in kuu xele o vina chií este a nr ka itka jitesaa jí mamasa, nanaso ku ichi tuur ja kuu veracruz ya ni jit kasaa yuka njin jar ka jo sa ni soda cocinar ja chi' aceite a o vida chií tuo tiempo saa, tul tiempo saa te ai o takto marca add chií inip este xee inka tosa chi' inka yuka injojo veracruz ji jo toosa jina, cordoba veracruz ku yuar ka ji misa jip mamasa, corte, corte ntele nani' yuar corte café nani' nr toosa ji' mamasa nisa yuta nr soda cocinar yua te tintso chi' iya ka xee yuachr xee o chi' nasu xee, nasu xee este kuchi xee kití kuu chi' xee ja ku no sa tooso xee semilla ku yua, tee me xee se milla te yuka nr saa, kaajasa yua te joo xee ka, ja te aciti, aciti, aciti, ja keeti o vina xee inka yua ka jooa ka soda cocinar tavup kuu saia cocinar ja ka mada chr kuu ji' xee inka yua kaajasa sua kuu.